بالطريقة اني انا انهي بها يومي هو ان انا اقعد مع حالي اخذ حمام كذا استحمى واقعد واصلي واقرا كتاب او اسمع بودكاست هادي قبل النوم الحاجات دي تساعدني انه انا استرخي وانه انا اعرف اروح نوم عميق يعني.